Reto koa misy karazany kidikidy am sakafo Etopianina: Injira, Typsa, Hot, Sirô, Keftô, Ferifery, Telà. Anjaranao ny misafidy azy lafa hanambôtsy anao am misy anao agny.